E ñǿǿ ii to xa, xa ba to ere lɇ ñí i xa bá to e re lɇ ‘mo, e ‘nⱥ’ re wyydsa lló’ ta e náá’ re tín dsa ba to ere lɇ ‘mo e ga jmóó mii dsa la kú a xá kö e re lɇ ñí kié’ jö tu xa bá to ere lɇ ñí jö e wyy dsa e kióó’ dsa lí, e kióó’ dsa o e re lɇ ñí e re lɇ ku xáá’ i, ii tó kö’ xa ba to e re lɇ jlýý je wyy dsa kö ‘ñó re juýn e ‘nⱥ’ re wýý’ lla llóó’ dsa, to ba jö kö’ kie’ ree ba xin to jö, ñóó ii ba to xa la kö ii kí jia’ re lí fó’ e re wyy dsa llóó’, jia’ re lí fó’ re tín dsa ta e náá’ köö xiro a exa to la bii to jö ba ‘nⱥ’ e re wyydsa llóó’ i e re jiaa dsa kö’ ta é náá’ kö re jmóó dsa xi re kió’ dsa kö xáá’ ´mo, xíre tín dsa kö e re (hesitqation) e re llóó’ o re wyy dsa kö llóó’ xá’ ‘mo, e ñóó ii ba kiä to.